Ma pana agwatan a gwojɛ nu hetene go ompo. Njɛ gwoje agwatana yajɛ ofwo gembi ufwugwo na ngee xhegeji ihiig. Nshɛ bụtụ bu toto local government and, ama nɛ namɛ nasarawa unasarawa ngo mo ihurɛ ngaa pata ngaa jɛjɛ. Yajɛ ofwo gembi gwugwo ngoo zhogogo. Nmepi uuna una na ngoo zhogo. Cɛnjɛ ta egbwu nzhogo, kalaba nzhogo, enugu, kwara, ekiti, kogi, bauchi nzhogo. Yobe nzhogogo. Ama no ofwo na hwɛ nkumlamɛ, jos zafwo ngee te zhageji shi o. Zaria suu, kano. Hwɛ shɛ pwu ga, u una ga ntonogo. Ama yaa shɛ maa ma faca ofwo na shɛ maa ma zha ma nama seyi kalaba. Iwɛ ti shɛ to ofwo na yaa shɛ. Nu gaa na asana u upata ofwo aba i shɛ bikos ofwo elele abu nmaba ofwo lemi suu. Iyi elele ba shɛ teni cɛg oo sugo ofwo kwo yaa shɛ abuja ga naa na shɛ uhiuhɛu najeriya, e ci shi ushɛpwa ata. Wɛ tɛ ti yaa shɛ akana ngee zhe a pana buc kos anangana ofwo oshilo ofwo shɛshɛshɛshɛ shɛ ba pata and pata nkwulanɛ, kwo ɛɛ hiɛg bɛjɛjɛ maa ɛ hieg hwuyɛ go ce ku-g abɛ zhɛ tala? Nu gambe tu ngaa jɛjɛ pe shɛ ba pata. Pata hwuri nkwalanɛ tebiye. Nzhogogo uu na gembi fwugwo kwo yaa shɛ na amɛ nasarawa ga ngaa namɛ, na shɛngwuwa shɛ na shɛ namɛ na nasarawa ga. Nhenshe maa ngɛgawa na oversea, ama ofwo na hwuyɛ go nkwulanɛ shɛ maa ushagari road. Gana tammah bɛ zha shɛ ma ana bɛjɛjɛ apata angwan biri bɛ zha shɛ ma ana bɛjɛj pata u u oversea bɛ zha shɛ ma ana bɛjɛjɛ pata o ofwo gembi ofwugwo na namanga ngaa nangana so, yaa she kaa so gana kewuye kewuye ga za ofwo namba ngee tenenji, tu mararaba gaa, ajaga bokono, ɛn, utunga, ajigwaro, daza uwa zhagajɛ. Edeje, odu de nteneji hwɛ shɛ ofwo biye. Sa ishɛ da na zhɛmɛ tebiye. Nmunɛ de ngee teneji ofwo na eshe mi kwubajɛ iyi nɛ yaa kwubajɛ gana iyi gembi ufwugwo nɛ shɛ iyi tusosa nu urai-g mu, na kuma zhɛ mbiyono uraig mu. Ama na amaɛ ijɛ hwɛɛ na afwa ga ngaa nɛtanjɛ za ofwo ahwuleni gana shɛpwu uutu ga gana ukalaba o. And yaa shɛ kaa ajɛjɛ unasarawa nhiuteni maa ma gɛga, ma kwuunanga urayɛwa mu ma gaa na ta agwatana nshileni o obu pwo hetene go uwɛ maa ofwo na ngee zhegeji, ni iyi nɛ ofwo na nkwulenɛ uhwuri shi gana go. Njɛ gwoje.